Reko hoe hifindra trano hanareo amin'ny faran'ny vola octobra toy fe ka handeha hengaia zay hanareo, hifindra Atanambao engy moa, Ambaniandrefa moa, Andrefatsena engy.